געווען א פארקויפערן וואס האט זיך אויף געפירט זייער העפליך און שיין. און ס'איז אריין געקומען א מאן קויפן עפעס. און ער האט געזען ווי שיין זי באדינט יעדעם. און שוין.